Nte kabiriŋ n menta le, n be nuŋ ekooloo le to n faamaa danmaa le ka taa wuloo kono, waati doo a te daasooma la, waati doo a ye daasooma te nte ŋa wo le juubee, n ko saayiŋ n doomaa ñolu ye kontinee karaŋo la, nte n ŋa n foño kaatu dookuo n maŋ nte maŋ dookuu suwaasiiri de, n maŋ dookuu puru ka a fo n be dookuo muŋ kela, n maŋ wo fo de kabiriŋ ate naata, a ye dookuo komaasee, a ka biriki kosoo le ke, wo biriki kosoo kbiriŋ n ŋa a juubee saayiŋ a be daamiŋ a keebaayaata le, a ye n nakindi naŋ a faŋ na saayiŋ wo dookuo ñiŋ nte niŋ wo le kontineeta ñoo ti, hani bii n be wo le la